Aa <hesitation> nemi ku upande wane kama nene nabora ningalichi ni chigundi <noise> kulikuko vikoba mani vikooba vikulisha tia asala mazalo mutu yampelie ela ya vikoba animajimama alafu autukani ni nkiya ayakunina kwaiyo kwo uwezo wako wasimpa bo bili chingunguyo we mkolya nina kusumbila chani kaanuwasha nakonkla kamwaamnda ndaka miimbili kulu chikufunua uzana nifaida yako nkasi kuliko kuyaigili ni chibubu mutu alafu badaae aache kulishia sana. Ana maana ngamshauli mtu nguwaii ngini chinu ching'ani chibubu wewe mkola ila mnalipa mbui ichisanki keweizana huko baadae wawela na kamwana usumbile wawena miambiliusumbile sio kaji ukiya uzuni alafu nkatolola nimpia mwishala nkatia hasara vivi